دسمبر: دسمبر د ژمي پیل، جشنونو او خوښیو میاشت ده. خلک د نوي کال لپاره چمتو کېږي، او خپلوان سره ویني. ما ته دا میاشت د روڼو څراغونو، سوغاتونو، او خوږو شیبو یاد راوړي. یو وخت دی چې خلک د کال پای ته شکر ادا کوي او نوی او نوي پیل ته سترګې په لاره وي.